في يوم من الأيام في أميرة لقت خريطة غامضة و بعد كده لما مشيت ورا العنوان اللي في الخريطة لقت رسالة مكتوب فيها ان هي مش بنت الملك و الملكة و ان هما اتبنوها و خدوها من أهلها علشان هما مكنوش بيخلفوا و كانو محتاجين يكون عندهم أميرة ف هما أهلها كانو ناس فقرا و هما ادوهم فلوس و خدو البنت يربوها على أساس انها بنتهم و هي مكنتش تعرف و اكتشفت الحقيقة بعد ما كبرت و بقت هي الملكة